Eka haiko gny mirandra volo. Ndre zaho lelahy aloha da haiko gny mirandra volo fa io da reharehanay boka atsimo atiky boka anosy atiky gny faheza raha manahaky anio. Ah zaho vo gn'olo magnodidy anaha, zaho manoka satria zaho lelahy tsy mirandra volo, fa gn'olo magnodidy anaha, ohatsy i vadiko vo gn'anabaviko vo i endriko, reo dra mirandram-bolo reo. Ah tsy de matetiky loatsy arakaraky gny volo. No izy gny malama volo tsy de mirandra volo loatsy, no izy ringitsy gny volony da matetiky izy mirandram-bolo.